<hesitation> Ny fomba fiasan'ny ampola na ny takamoa, ampola mo zany no tena filaza azy aty aminay, <hesitation> izy io mande courant izany hoe misy fil ah mitarika ny iny a-ampoala iny ah mampifandray azy amin'ny interipteur de pihina fotsiny ny interipteur de mirehitra ilay ohatran'ny fil mazava ao anatin'ilay ampola.